Julin byooŋ wi mada tígana, inan giti nafa, walla wi mada tíngana, hala ma raanan gaŧa, anan gaŧa haji ma. Julin byooŋ wi mada tígana, inan giti nafa, walla wi mada tíngana, hala ma raanan gaŧa, anan gaŧa haji ma.